Gamma segir að rannsakað verði í þaula hvernig fjórir milljarðar gátu horfið úr fjárfestingasjóði félagsins hann vill ekki tjá sig um hvort grunur sé um saknæmt athæfi kaupsamningum og nýbyggingum fækkar og velta í byggingariðnaði dregst saman í fyrsta sinn í sex ár hagfræðingur segir víða merki um töluverðan samdrátt á húsnæðismarkaði

Johnson forsætisráðherra Bretlands kynnti í dag lokatilboð sitt til lausnar á Brexit deilunni leiðtogi Verkamannaflokksins segir málamiðlun Johnsons verri en samning forvera hans við Evrópusambandið móðir drengs sem gleymdist í rútu vegna mistaka starfsfólks frístundaheimilis Reykjavíkurborgar hætti að vinna til að sinna drengnum þar sem borgin útvegar ekki

aðra frístundavist hátíð einhleypra var haldin í litlu þorpi á Írlandi í liðnum mánuði um áttatíu þúsund manns leituðu að ástinni upp á gamla mátann og þurftu ekki gott kvöld nýr forstjóri Gamma segir að farið verði ofan í kjölinn á því hvernig eigið fé

þurrkaðist nánast upp eftir að það var endurmetið hann segir milljarð vanta inn í verktakafyrirtækið upphaf til að ljúka framkvæmdum við endurmat á stöðu tveggja sjóða

í stýringu hjá GAMMA GAMMA novus og GAMMA

hafði verið verulega ofmetið eignir

voru metnar á fjögur komma fjóra milljarða króna um síðustu áramót tölurnar hafa nú verið uppfærðar og er eigið fé sjóðsins nú metið á fjörutíu og tvær milljónir króna fyrir endurmat voru sjóðirnir tæplega sautján prósent af eignum í Valdimar Ármann forstjóri GAMMA og Ingvi Hrafn Óskarsson sjóðsstjóri GAMMA

tryggingafélögin t m og Sjóvá hafa fært niður eignir vegna GAMMA

hefur sjóðurinn haft veruleg áhrif á Lífeyrissjóð Vestmannaeyja

mestu munar er endurmat á væntu söluvirði eigna aðferðir við að núvirða vaxtakostnað félagsins og auk þess sem kostnaðarhækkanir voru vantaldar verktaki sem starfað hefur fyrir upphaf verktakafyrirtæki í eigu GAMMA

hefur þurft að segja upp á annan tug starfsfólks vegna

fjárhagsvandræðanna undanfarna daga hafi verið fundir með fjárfestum um stöðuna fundur hefur verið boðaður með kröfuhöfum á þriðjudag í næstu viku og þá skýrist hvort takist að afla félaginu fjár

til að klára framkvæmdir hámarka virði eigna og hámarka endurheimtur fjárfesta við höfum metið það svo að upphaf þurfi einn milljarð króna af nýju fjármagni til að fjármagna allar framkvæmdir til verkloka tvö hundruð og sjötíu íbúðir í byggingu og framkvæmdir langt komnar í flestum þeirra og við viljum ljúka þeim og hámarka virði eigna eru framkvæmdir í gangi það er misjafnt eftir verkefnum það eru mismunandi verktakar og misjafn framgangur í þeim í markaðnum fylgiriti Fréttablaðsins hefur komið fram að nýir stjórnendur GAMMA kanni nú greiðslur sem runnu frá upphafi fasteignafélagi til félaga sem

tóku þátt í verkefnum sem fasteignafélagið hefur unnið að grunur leiki á að ekki hafi verið eðlilega að greiðslunum staðið er grunur um að einhver saknæm athæfi hafi verið í rekstri

af eða á með slíkt við höfum bara sagt það að þetta mál verði skoðað frá byrjun og hvað fór úrskeiðis og við munum upplýsa viðeigandi aðila um það hvers konar rannsókn verður það þá verður það

í gegnum lögreglu og dómstóla eða

eða einhverja innri endurskoðun ég vil sem minnst tjá mig um það það eru í raun bara næstu skref þetta er bara á byrjunarstigi við viljum ekki segja neitt sem við getum ekki staðið á aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins telur að grípa verði til aðgerða til að bregðast við niðursveiflu á íbúðamarkaði hagkvæmt húsnæði vanti og of mikil áhersla hafi verið lögð á þéttingu byggðar fyrstu merki um niðursveiflu á íbúðamarkaði sjást nú samkvæmt nýjum tölum Samtaka iðnaðarins íbúðum í byggingu upp að fokheldu stigi hefur fækkað um átján prósent velta í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð dregst saman í fyrsta sinn í sex ár erlendu starfsfólki í byggingariðnaði fækkar og þá dregur úr nýjum íbúðalánum sömuleiðis fækkar kaupsamningum og fleiri íbúðir seljast undir ásettu verði allir þessir þættir koma fram í því að við erum að sjá niðursveifluna myndast á þessum markaði og verðþróunin er með þeim hætti að raunverð núna er

síðustu tólf mánuðum sem er staða sem við höfum ekki séð síðan hann byrjaði að taka við sér árið tvö þúsund og tíu

íbúðum fjölgaði umtalsvert milli talninga í póstnúmeri hundrað og einum um hundrað og tuttugu ríflega ein af hverjum fimm íbúðum í byggingu er því í einu póstnúmeri Ingólfur segir að hagkvæmt húsnæði vanti og of mikil áhersla hafi verið lögð á þéttingu byggðar okkar áhyggjur hafa lútið að því að samsetning i framboði á íbúðarhúsnæði sé ekki að passa fyrir þá þörf sem er til staðar þar vantar bara meira af hagkvæmum íbúðum þetta er mikil áhersla sem hefur verið það er talsvert verið að byggja af stærri íbúðum það vantar minni hagkvæmari íbúðir á þennan markað og því miður virðist það ekki vera að breytast nægilega mikið samkvæmt þessum tölum Ingólfur segir að nú sé tilefni til

til mikils að vinna að draga úr sveiflum í hagkerfinu öllu og ekki síst í þessum greinum þar sem þessar hagsveiflur birtast með margföldum hætti Sigrún Ásta framkvæmdastjóri greininga og

Íbúðalánasjóðs merki um samdrátt

áhrif á

verið að byggja réttu íbúðirnar það er góð spurning við veltum því fyrir okkur

nú rétt fyrir fréttir barst tilkynning um eldsvoða í Suðurhólum

Klara Ragnarsdóttir fréttamaður er á staðnum það er búið að ná tökum

íbúð var barn sem við náðum í uppi á þriðju hæð

Írland verður áfram hluti af innri markaði Evrópusambandsins eftir Brexit samkvæmt tillögu fallist sambandið ekki á tillöguna blasi við að Bretar yfirgefi það án samnings

landsfundi breska Íhaldsflokksins lauk í

í dag en þetta er fyrsti fundurinn sem haldinn er eftir að Boris Johnson tók við sem leiðtogi flokksins í sumar töluverð eftirvænting ríkti meðal flokksmanna fyrir ræðuna þar sem Johnson lagði línurnar fyrir næstu misseri og kynnti málamiðlun í Brexit málum

breska stjórnin leggur til að Norður Írland verði áfram hluti af innri markaði Evrópusambandsins landamæraeftirlit yrði því lítið sem ekkert en í fyrri

samningi var gert ráð fyrir eftirliti á landamærum Írlands og Norður Írlands hinu svokallaða það er fátt sem bendir til þess að Evrópusambandið fallist á þessa málamiðlun eða að með henni sé lagður grunnur að einhvers konar samningi við Evrópusambandið en þingmenn frá Norður Írlandi sem verja stjórn Johnsons falli styðja hana seðlabankastjóri segir að markmiðið með vaxtalækkun bankans

sé að örva hagkerfið sem hafi hægt á sér hann telur uppsagnir í fjármálageiranum þó til komnar vegna breytinga í bankakerfinu en ekki veikleika í hagkerfinu seðlabankinn lækkaði stýrivexti í þrjú komma tuttugu og fimm prósent í morgun seðlabankastjóri segir að hagkerfið sé að hægja á sér og því þurfi að örva það þá sé útlit fyrir að

verðbólga hjaðni hraðar en gert hafði verið ráð fyrir verðbólga hækkaði síðasta vor vegna þess að gengið lækkaði og

hún fór aðeins upp fyrir markmiðið í kjölfarið hún er að koma aftur niður við erum að sjá að verðbólguvæntingar eru að lækka verðbólga fari í markmið bara á næsta ári og við getum lækkað vexti hvaða áhrif hefur þetta á fjárhag íslenskra heimila heimili sem eru með breytilega vexti ættu vexti ættu vonandi að sjá vaxtalækkun lægri

líka að sjá fleiri störf fyrir fyrir heimilin það sem af er ári hefur alls níu hundruð fjörutíu og einum starfsmanni verið sagt upp í sautján hópuppsögnum langflestum í samgöngum eða fimm hundruð og fjörutíu þetta er fyrir utan uppsagnir sem ekki teljast hópuppsagnir þannig var tilkynnt

um að hundrað og tveimur hefði verið sagt upp í hópuppsögnum í fjármálageiranum í september samkvæmt upplýsingum frá Samtökum fjármálafyrirtækja

kannski meira um stöðuna í fjármálakerfinu heldur en í hagkerfinu starfsmönnum fjármálakerfisins hefur

við vorum með allt of stórt bankakerfi hérna áður en líka ýmsar tæknibreytingar

störfin verið að úreldast við erum að fara að sjá kannski bara færri starfsmenn í núna er kominn samdráttur í hagkerfinu bankarnir finna fyrir því og þeir eru neyddir til þess að hagræða sex ára einhverfur drengur sem gleymdist í rútu í margar klukkustundir

vegna mistaka starfsfólks á frístundaheimili Reykjavíkurborgar í síðasta mánuði fær ekki aðra vist hjá borginni móðir drengsins hætti að vinna til að sinna honum eftir skóla en foreldrarnir segjast ekki treysta starfsfólki

er mikið einhverfur og tjáir sig lítið sem ekkert byrjaði í fyrsta

Klettaskóla og á frístundaheimilinu

einungis fjórum dögum síðar gleymdist hann í rútu sem börnin milli Klettaskóla og

og sat þar læstur inni í meira en þrjá tíma eftir að gleymdist í rútunni var verkferlum við móttöku barna samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg hefur það árangri og atvikið ekki endurtekið sig

treystu sér ekki til að senda

aftur samkvæmt svari frá Reykjavíkurborg þurfa börn að sækja frístundaheimili við sinn grunnskóla þar sem drengurinn er í Klettaskóla stendur fjölskyldunni ekkert annað frístundaheimili til boða en

foreldrarnir segja að borgin hafi ekkert komið til móts við þau varðandi vistun fyrir

sagt starfi sínu lausu til að geta sinnt honum eftir skóla það er allt of algengt að foreldrar fatlaðra barna þurfi að hætta

vinna til að sinna þeim af því að kerfið er of ósveigjanlegt oftast er það konan sem fer af vinnumarkaði líklega vegna þess að það er algengara að þær

í lægra launuðum störfum en auðvitað fyrst og fremst snýst þetta um rétt barnsins til fullrar þátttöku í samfélaginu og að það sé tekið tillit til fötlunarinnar og veitt þjónusta í samræmi við hana þar sem hann býr sem er hverfið hans frumvarp sem felur í sér stórtækar breytingar á þjónustu við börn og barnafjölskyldur verður lagt fram á vorþingi eiga að tryggja samtal og samráð milli stofnana svo börn týnist ekki í kerfinu fyrir um ári var skrifað undir viljayfirlýsingu fimm ráðuneyta þess efnis að fella niður veggi í kerfum þeirra í þágu barna í kjölfarið fór af stað þverpólitísk vinna nefnda og

sveitarfélaga afraksturinn var kynntur á ráðstefnu í Hörpu í dag þrátt fyrir að við eigum fullt af lausnamiðuðu fólki sem á hverjum degi er að vinna með börnum þá upplifa bæði börnin og fjölskyldurnar sem þurfa þjónustu að þau séu stödd í völundarhúsi þau fá aðstoð á einum stað en vita síðan ekki hvert þau eiga að fara næst eða hvernig málum vindur fram eftir því sem börnin eldast ekki sé alltaf

augljóst hver á að veita hvaða þjónustu hvernig og hvenær ný löggjöf um þjónustu við börn og barnafjölskyldur á að samþætta þau kerfi sem þessir hópar koma að með þrískiptu skipulagi þannig megi tryggja að börn týnist ekki í kerfinu og veita þeim þjónustu áður en skaðinn er skeður allir þeir sem eru að starfa við þjónustu við börn alveg sama hvar er í samfélaginu hvort sem það er í félagsþjónustunni heilbrigðiskerfinu menntakerfinu eru allir að gera vel en við höfum ekki verið að tryggja samþætta þjónustu og það samhliða nýrri löggjöf verður ýmsum núverandi lögum breytt til að mynda barnaverndarlögum og lögum um félagsþjónustu trúi ég því að þessi aðgerð sé eitthvað sem geti gjörbreytt stöðu barna í íslensku samfélagi ráðstefnan var haldin í samvinnu við Landssamband ungmennafélaga ungt fólk tók kallar eftir auknu samráði stjórnvalda við börn og ungmenni ég vil bara sjá stjórnvöld byrja að taka mig og annað ungt fólk alvarlega og ég þarf ekki að berjast fyrir því að einhver sé að taka mig alvarlega

að ég er bara sautján ára ég vil sjá raunverulegt samráð milli barna og stjórnvalda af því að það er til góðs og mun bæta samfélagið virkilega það munu engin frumvörp koma fram sem

að þessu máli öðruvísi en að börn og ungmenni hafi

tækifæri til að hafa

það er nú einu sinni svo að börn og ungmenni eru sérfræðingar í því að vera börn og ungmenni hátíðin er sannarlega ekki ný af nálinni heldur hundrað og fimmtíu ára gömul hefð ár hvert kemur einhleypt fólk á öllum aldri í átta hundruð manna þorpið Lisdoovarna í leit að ástinni ekki er gott að geta keypt þjónustu hjá sérfræðingum fyrir aðeins fimm evrur geta hátíðargestir hitt mögulegan sálufélaga í dag kynnast mörg pör í netheimum sumum hugnast að veðri suðaustan fimmtán til tuttugu og þrír metrar á sekúndu í kvöld og á morgun hvassast við

en hægari vindur norðan og

rigning með köflum á morgun sunnan og vestan til en þurrt á Norður og Austurlandi dregur heldur úr vindi annað kvöld Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum

Kristjana Arnarsdóttir sér um

spennan hélt áfram á heimsmeistaramótinu í frjálsíþróttum í Doha í Katar í dag á sjötta keppnisdegi mótsins Heimir Guðjónsson verður

Vals í Pepsi Max deild karla í fótbolta næstu fjögur árin þetta tilkynnti

Vals í dag og tékkneska liðið

í annarri umferð riðlakeppni meistaradeildar Evrópu í fótbolta í dag

forstjóri Gamma segir að rannsakað verði í þaula hvernig fjórir milljarðar gátu horfið úr fjárfestingasjóði félagsins hann vill ekki tjá sig um hvort grunur sé um

saknæmt athæfi kaupsamningum og nýbyggingum fækkar og velta í byggingariðnaði dregst saman í fyrsta sinn í sex ár hagfræðingur segir víða merki um töluverðan samdrátt á húsnæðismarkaði boris Johnson forsætisráðherra Bretlands kynnti í dag lokatilboð sitt til lausnar á Brexit deilunni leiðtogi Verkamannaflokksins segir málamiðlun Johnsons verri en samning forvera hans við Evrópusambandið móðir

gleymdist í rútu vegna mistaka starfsfólks frístundaheimilis Reykjavíkurborgar hætti að vinna til að sinna drengnum þar sem borgin útvegar ekki aðra frístundavist þessum fréttatíma er